Ningn, iira, toora, naara, nuna nongos, mingsena, dagula, daningni, kobi kob-je mingn, kob-je-iira, kob-je-toora, kob-je-naara kob-je-nunu, kobje-nongos, kob-je-dagula, kob-je-daaningni, laa-ningn laa ningn-je-ningn, laa-ningn-je-iira, laa-ningn-je-toora, laa-ningn-je-naara, laa-ningn-je-nuna, laa-ningn-je-nongos, laa-ningn-je-dagula, laa-ningn-je-daningni, laa-ningn-je-kob, laa-ningn-je-kob yaa dii ningn, iira toora, naara, nuna, nongos, ningsena, dagula, daningni laa-iira, laa-iira-je-ningn, laa-iira-je-iira, <noise> laa-iira-je-toora, laa-iira-je-naara, laa-iira-je-nuna, laa-iira-je-nongos, laa-iira-je-ningsena, laa-iira-je-dagula, laa-iira-je-daningni, laa-laa-laa-laa -iira-je-kob.